<hesitation> Karazagna biby bitika fantako ah: vinky ah, parasy ah, angidigna, lalitra, apanga, tintely ah, andradaka ah, visika de moka, de hao fosy.